Cere laa reere démb, te cere dugub lañ ko bo booleel ak mboq, waaw. Ñu mooñ ko ba pare ñu tay ko. Buñ ko tayee ba pare dañ ko defar ñeex façon ñeex bu la neex; yaa xam jën la daŋ koy baxal, yaa xam mbuum la daŋ koy witt, toggu ko def si gerte muy mbuum waaw. Yaa xam bànga la, benn façon ñeex boo xam ne yaw loolu nga man a toggee pour ñeex bi rekk nga toggee ko defal ko ñeex. Moom lañuy booleet ak cere. Démb de cere ji moom laa mujje lekk. Te tay tamit, si suba si mos naa cere tuuti waaye nag bariwul paska suma lekke si cere moo bariwut. Suma bugg-bugg bariwul si cere moo tax niè ko man a togge man damay mus waaye terewul duma war a man a lekka beneen lekka lu ko moy damay xiif. Waaw lii moo waral mbir.